Cuando än mantonhp tzujtzupä, este jenä nkenpa't anhkä'ojmä janusy ijtu, es como je katzu' sunyi tzujtzajpa 'yay, igual je katzu' sunyi tzujtzu por que tzujtzutä'k ntatä'k oye, y tambien je campo'oj manhpatä, sunyi nkenpa je pasto, sunyi tzuntzupä y tzyipatä aledriya que sunyi tzujtzu, por que ka jete tätzpä'pa es una gran tristeza, ja itä tityä este ntzäkpa, por que al mismo tiempo je tzujtzupä'i jetij tzyipatä aire puro, sawa puro, wakutyä jana ka'e'aj, ora ka tätzpä'yajpa ta ni sawa ta'p itpa, junyatä ma sawapäki' este puro natural, y itke' hasta je ani este po'ki', je po'ki' tambien ijtu tzujtzupä, es como je tzamoj ijtyajpapä ja sunyitä mantonhpa je po'ki wanyaj, pe ijtu tzujtzu sunyi hasta sä'nnhyajpa je tzujtzupä, itke' 'yo'te tzujtzupä myesyajpapä ntäwä'istä 'yo'te, camisola tzujtzupä y äjtyä äjtyä nacion nacionida que mexikopä', jete itke' je bandera tzujtzupä, representatzäkpa mexicano y este jenä edentificatzäkpatä que äjtyä somos mexicano, jiko ät sunpa't tzujtzupä titya'p y jenä hasta je jäyuta'p anhkä'ojmä nip'paptä jäyä, je 'yay sunyi tzujtzupä, tzyi'patä alegria que pegatzäjku'p que nä wo'mu por que cuando jete tätzpa ja ita'p 'yay y tätzka'pa, jiko' äj sunpa't je tzujtzuta'mpä titya'p, jenyanhkä'